So mi nani un inni kalima "reality" ko wiyeete zahiri e fullako, irin jonde nder shiriji film wawaata dow hore am. Ko be ngiɗi tan bawon ngi'on, belɗum tan wala ko yaliɓe e hannde e jango, musamman e jonnde debbo e gorko.